مثل مادة الرياضيات لأنها تتطلب التفكير المنطقي وحل المشكلات, كذلك العلوم لأني أكتشف كيفية عمل العالم من حولنا, وأيضاً الآداب لأنها دائماً ما تفتحلي آفاق جديدة’ من خلال القصص التي كنت أقرأها, والشخصيات التي كنت أتعرف عليها أكثر.